Raha hagnapa-bolo ah da hizaka ame mpamboatra volo da izao gne zakaiko aminazy hoe: hitanay sha ka akoa ty sary ty atao akoa ity sy hany fohy sady sy hany lava loatry, de aveo gn'ame sang- ame gn'akeke panda eo mba atao sarasara gn'akeke panda da mba hany ame hatoky eo e farany ame fagnapaha anazy.